Lambaawa jowi e siforoyam, minon jowi woni nder wuro amin, so mi ninani un inni lambaawa jowi ko waraata dow hore am kanjum woni ñyalde ko mi yaara janngirde. Mi yaara ma ñyalde jowi ko lewru abrilu.